परिवार, रोटी, भुद्यार, पाने यूड़ानों पड़ा गया, सोचनी मैंने क्यों, नमग ज़्यादा नहाथी नहीं सकता, कच्चो अपनको खवाड़ी नहीं सकता, चोले पहले अपनको सब चींद गुबारनों पड़ा। अपने अपने परिवार, परिवार, रोटी, भुद्यार, पाने यूड़ानों पड़ा गया, <hesitation> सोचनी मैंने क्यों, नमग ज़्यादा नहीं सकता। कच्चो अपने परिवार, रोटी, भुद्यार, पाने यूड़ानों पड़ा गया, सोचनी मैंने क्यों, चोले पहले अपने भी बीमार पड़े, जान गर्वाला फड़ी जाए।